म्विदेर कौनि सुन्दै जेन्ग् है ननन् धुरोनि कमनि मौअ। भे बिनि थकै है अखैप हन्त्जैये, बिनि थकै गोन्धोन्ग्प हन्त्जैये। भे कौनि सुन्दै जेन्ग् है देइलन्ग पोल अदिफर् जैये। मन्छिपुर्को ब हनुर्न मन, अखैपुर्को ब हनुर् दन्ग्दुरम्न मन, बेरत् मोदु थैये बिनि सुन्दैय है। सुन्दैय न बिनि जिउ। सुन्दै जेन्ग् न हन्ग् लैये, सुन्दै जेन्ग् न गसिको कमनि मौअ, हनुर मैये। देइलन्ग न य है, स गिदर् बत्र बिनि थकै है। भिस्नि सुन्दैय ब बेरत् ग्लो थैये। सुन्दै गय ब न जेब नोन्ग बिसेर म्विदेर् पर है। सुन्दै जेन्ग् न जै, बिसेर गौस्ने कुसि को देखैये, मन्छिपुर्न है। गिजिउग है, कलम्लै न नि है। मन्छिपुर् कौसेरे मुज मुनु ब थै। सुन्दै को बिछिन्ग्, पिछ्तिन्ग्, पिछ्तिन्ग् लैगेन् बिसेर। भियो ओनै देखैने ज हि बिस्नि सुन्दै जेन्ग् ब।